اه أول شي نجول له أهلين كيف حالك شنداير؟ اه اليوم عندي فكرة حلوة شو رأيك نطلعوا نتغدوا مع بعض ويكون الغدا في مكان هاديء عشان نجتمعوا ونهجزوا شوية، وأكيد حتكون فكرة لو كانت الفكرة مناسبة ليك.